Yi na pyai lo fyi n gbagyi bye nyakwo laka opya kpmisnui kwo nya apya awo nchei aba n yiyi ɓa n gbagyi byei sheyi yiba n wu n yinyitalai yi nawyi kwupyailo n kwo nu zhni opya kpmisnui yi knwuya n pya kpmisnui nsai yakwo zhni ai yi kwo ge awyi kwu pya nyi akwu awyi nsainu zaho zahoi zhni n chei n napyi. onya n wa do n fwa nna wyi zokwo wazhi n chei n napyi. Bayi yina na kabwa nyagyi pyeilo. akabwa nyagyi pyai nkwonu okwonu zhni opya bayi n tuge n gbagyi zokwo sanu na anyikwo kwu awyiga ɓa zhi nchei nna pyi azhni agaba akabwanya. kabwa nyagyi-i nbanu nnaga anyikwonyi okwonu nna ayagyi n pya bayi yi chenu zhni yi yikwoge akabwa nyagyi pya zanugbai doho dohoi nfwa zokwo wotwye wa to wa wyi dobwui bwa kpa n sayim:woto nyikwoza nya ɓwanu wagyi odo nna kpawo wokwu woi ɓe n chei ngye akabwanya she ɓazogyi akpelosa zanugbai nya okwonu zhni yiyipyai ge akabwa nyagyi pya. Yi n wyepye pyailo. wyepye pyai n kwonu okwonu zhni osa n wyepye kpe gwugwulugwua ga n knyi kwa gnwu zhi ɓe nkwonu lo ogbma ɓo n she kwashni zhni ɓe nchei wyepye pyai n kwonu okwo nu zhni opya tayi kwo gbmilo nu ailo opya nyiyi ogbmai be n tunchenu okwo nu zhni yiyi kwoge wyepye pya. Yi fwa wna pyeilo kwo fwache pya fwache pyai nkwonu o kwonu zhni opya nyi ntunge zahozahoi kwu fwawna n sai n wo kpe anya na n fwa ofwi zhni aba zhnizhni shi walo dna waya nu ogbmai kazhi nknyi agwoduya n fwanui okwonu zhni yi yi kwo ge fwache pya. ntunge fwanuiza dohodohoi n wo fwa zhni fwanui za nu woi ya fwanu nsai nu to fya zamwi fya kpege fwayiza gbolo n fwanuizai ntunge fwayiza oza nu nwo gba agyiwye anu wofwa za n wo shi zukwo nwo aɓwai wa nu fwa nchei owonu zhni fwanuiza n tun chenu fwache pya kwo zhni opya nu n fwanui za dohodohoi lodna fwa n chei ya gbmi ya n fwa nuipyai ya ɓe gbmama pya. Gbmama pya okwo nu zhni opya n gbma kafyi nchei okwonu zhni opya tnaiyi okwo nu gyi gbma ma pya ogbmai la yakafi nknyi oknyi la bma kwo wo shiule nna nuba hota da nuwna ɓo ge aba tu kaka woyim n tugena nuwna kwuda nknyi oknyi la wonushi fnyile n na nuba okwonu zhni opya tnai yi n yiyi kwonu <hesitation> opya tnui n yi yi kwonuge gbmama pya. Yi n vnyii kwo pyai lo ogbma ya kafyi n sohosohoi n sai nu <hesitation> n vnyikwo pya opya tnai yi okwonu zhni vnyikwo pya ofyegyi dohodohoi ogbma gnyilo kwoi zhi n sahoi kwami kwa azaho kpma fwa nu Kwa zhni kwami kwa azaho kpma aba knwuya n ɓa'ɓa laɓa n tunge na ogbma n la yakafyi kwa knwuche knyi okwo nu zhni opya tnai yi n yi'yi kwo nuge vnyikwo pya. ya knwuya n vnyikwo pya yaɓe kpewyigwo pya. Kpewyigwo pya yi n kwonu okwonu zhni opya tnaba yi nyikwoza dohodohoi n wokpe nyagyi ɓeye wo wna awyi shi n sayi nu wakpe shewo ɓa gwo awyi wu nnata n ha gwo ha zhnagbma myiknwua gyihonu, ɓawna owyi ɓwa n sayinu ɓa kpe shebakpe owyi nnataw wa gwoɓa n kwota ɓe nna gbmazhnim n wyita zowo yam n nabai wa wna nyanyiabwa kwa chewosa talo dna n vnyiikwo yi knwuya n kpewyigwopya yaɓe chezokwola chezokwolai nkwonu ogbma shnyindna n sayi nu kwa shnyi fyi aba nna nuwna gna bei nyi anuwna agyia ɓa che azokwolaɓa doho ho bagye nuwnakpelo n zokwo hota ɓwa adubam doho ho ɓa lodna n dnaɓo nuwna ɓasa ɓwala kwavyi aɓwala laɓa ntunge kwokwu nu dna kwo kwu nula nuwna la mwa nsai chenu zhni yiyi nsai ge chezokwola ntunge nuwna ɓe kwache zokwo nu nna ɓai nkwoɓa ɓwa zokwo kwa duya. yaknwu n chezokwola n kwonu zhni opya nyimwanyimwayi ya jezelo zala pya zala pya yi nkwo nu’nkwonu zhni opya n gbma lo kwoi cheknyi ya nknyi zala pyai nkwonu Bwatei n woto ɓei kpe nyagyi znai yem woi dna n fwa zokwom awye dna n sai nu <hesitation> okwonu zhni hawo gbagyiza wai gnage awye kna ɓwatei n zalai nu to woi ɓenu woi gyim, ntunge nyaho teilo n hoɓei bye kwo n sai kwa zhniho ɓe hnihnim nyaho teilo nho ɓei bye kwo n sai doho mata sim. Ntun ge anya bye holo n yi bye ɓa'a ɓwa apya ɓugyibugyi n gnwu tnai nu ba mwa adoho ɓa ɓwa apya n gnwu tnaba adoho ɓa ɓwa apya n gnwu ata n kwola si zala pya to opyai n kwonu to ogbma lo kwoi lo kwa yinu ntunge nyaho tei gnyilo nsai n ho ɓei bye kwo kwoi mwa kwa snu. O nya mikpe ge dna n zala pya hoɓa myi hanu kwo kwa kakagna okwonu zhni lala zhii n yi'yi kwonu ge lumyi n kwonu ta deidei okwoda ɓwa opya ɓwa gbmanyi nu n gbma lukwo kwa to kwo. kwo ɓwa znu gbmanyi kwo ɓalo kwo ɓasi halu ha pye ntunge kwo zhni anyi nu amma hakwu kpege kwu to zhni nyagyi num. Amma nyagyi zokwo nyaho tolo n ho ɓei nukwo n zala pya hatu wyem nkwo ge kwo ɓei zhni hom; hota nu owyi nzalapyam. hota nu anufwu n zala pyam. anyalo nmwa hoto ɓei byi a shnama n zala pyam. hoto ɓei bye yawyi n zala pyam anya lo n mwa n hoto ɓei myi hoi bye ɓa n zala pyam kwonu na zhni ai gnage awye zhni ba kna ɓwatei nsayi nu to woɓ ei nu woi zhni wuna? Woi gyim. Yaknwu ya n zala pya. N kwonu zhni opya chiwagbmanyi'yi yabe mwamwa pya, mwamwa pya okwo nu zhni opya nwoi nsai nu n ya zakwoi ɓei zhni ɓai knwu amwamwa aɓyi atawoɓei nɓata wobom fyi n zhabwui. fyi nna pyi.ɓai gnwu aɓa labalaba ɓai zhni atawoɓo to azakwoi ɓei zhni ɓa knwu amwamwa n sayi nu nna bai ɓa tu gbetu aɓyinya n ɓa'ɓa wnu nyagyi ya kwo azanya nɓa'ɓa wnu nyagyii ya aɓwatei n ɓata nufwam aɓei zhni ai vyi azoho afwa bwa n mwamwa pyai nu amwamwa'a vyi afwaɓwa ɓa kpege n asamagyi n zhi ɓanu fwalo asamagyi n zhi ɓata nufwalom aza n ɓa zhni aɓwatei sanu n na mwamwaknwu kwo ho bei dna nna wyi zhni nu ɓa ɓei zhni ɓa losaho ɓaluho dna nna wyizhni n ɓavyi ha wyizhni to ɓa gye ha wyizhni dnagna nsu ngye azan ɓanu ɓain kpege ho la gbmiza nho ɓa nufwa. Mwamwa pyayi nkwonu kwo zhni osanu n yazakwoi ɓei zhni ɓai snu mwamwaje nchei kwo zhni osanu n ɓa ɓei zhni ɓa fnwa amwamwa wye laɓa nna zhigba laɓa gbogbo chenu na zhni howo akwo tuye ge mwamwa pya kwonu nu zhni opya n woi. Yi knwu ya n mwamwa pya yaɓe bwagyi pya, bwagyi pyai n kwonu okwonu zhni opya awo n chei gbmanyi yi n yi yi kwonu ge bwagyi pya. ya knwu ya n bwagyi pya yabe pyakasa Pyakasayi kwonu okwonu zhni opya awo cha bayi odo nya migna hoge dna n pya awo che abayi n kwonu zoho ɓei zhni wa gna ochi to kpe hotun kwota ɓyi hom ailo yeisu mama nyi pyei wyi ntunge opyai n kwonu kwo zhni opya nu n kwo wnunya wnuwnui opyai n kwonu ofyi zhni kwoa wna dai dai dai n pya yi. opyai n kwonu anyasna mwa dei dei n ɓazhni ɓa knwu pyayi. opyai n kwonu gnwuma lo nmwa n kwazhni kwa knwu n pyayi. opyai n kwonu kwo zhni opyanu nna aɓyi azoho nɓa akpawyi danu laba anyasna gbogbo chenu kwa zhni hawo aiyi kwoge pyakasa ntunge opyai zhni opya kasa yinu kwoto zhni opya manai nu kwonu zo ajeze ɓe ashe ye gnwudo apyai nbanu n balo n gbagyi bye ɓa lolo nu awo chaba she ma ɓwa fye ɓa yi nyi migna awyikwu pya lo. yi kabwa nyagyi pyai lo. yi n wyepye pyai lo. yi n fwache pyai lo. yi n gbmama pyai lo. yi n vnyii kwo pyai lo. yi kpewyigwo pyai yi chezokwola pyai lo. yi zala pyai lo, yi mwamwa pyai lo. yi bwagyi pyai lo. yi nyi pyakasai lo.